Mkulu haghire mbatha, haghire kavilia, haghire mringringa haghire mwerenzi, haghire mthambarau, haghire mnyandaghe, haghire mwira, haghire mbela, parachichi, haghire mfenethi, haghire mthtafeli haghire.